थोडे सरकपी प्राणी मोंझे नाग असा जो अपल्या विषान कोणाकू मारुंक शकता। पल हो अनेक प्राणी जो होंटीचेर अस्ता आणि मगार जो दोरयानी लिपों अस्ता। आणि शिकार करता ज्यांचे दांत बोरें घट अस्ता जिथून मोगार कोणाकू खात.